A- arusi ne kararan ko muuch amwa ale, ko arusi nekakotuiyo piich che cham che cham, ko kakotuyo piich che chamtos piik aeng'u, kakotuiyo chepto ak werto, ko ng'ot ko machamdos piik ko makararan arusi noo amu mapaipachini piik amu ipwoti kole mara ko- ko- konait ko kososcho pichu, ko arusi ni konetai kotarak ko kakopangan kei piik kwaal tukuk kwal ngoroik chekororon, kokakwaal ngorietnyi chepto ak kokakopiman weroe pa arusi ngoriet ne karar akine ngoriet nekararan, arusi ni ko ka. ko ka tara kakochamyo akichek sikiik ap lakochae, sokotuiyo siko sikopang'an kei tukuk chekituitosi sikeyae koito, ako kokeny kocheeng olekararan ye yekiaen yekiaen arusin noe, arusit kenyoketuyo kopwa sikik ap chepto, komutu chepto ny'wai konyokoyai arusini, arusit kokeny kos kokata kosapos tara kakoipun sa nini zawadi chenyokekaitoi eng' arusitni, kwot olinpaakot chepto, kopwa anyun olinpakot chepto konyokokoyai arusi eng' olipaakot werta. Koi naitu konyoketau arusit kokakenyeng olekiyae nekarana lekararan ako yoe kokeny ko mito mito nafasi nekararan nekinde yemuch ko tyene piik ako much ko kwaam chakula, kokeny arusit nakake nekararan kos kolazima komii chakula chechanga ako chakula che anyiny kapisa, amitwogik chu kotara anyiny amu arusi ko in'gen piik kole, ng'oa nyiny arusit ko anyiny chakula ko anyiny amitwogik akichek, amitwogik chu ko kemache ke- ke- ke- ke- ko- ko kochap anyun ko chap chap piik machapii chitukul, akomitoo tukuk chekeame tukuk che kararan, kenyekeyai arusit anyun ke- ke- ke kepwa piik chechang sing'e sinyakekeerchi tukul arusit ni, ketuiyo pasta pichu aeng' chakaachomio, kekochi kokalolaach peteyot nekararan, ketar arusit noe, kekachi chitukul kit nakaipune meche kokachi kaparusi chuu, kee kochi tukuk kwak che aru che- cheka chekakiipchini ko zawadi sokosikchi ko- ko kopaipachi. Keipchi zawadi anyun nyekararan, kopaipachi chetukul akopai[achi akichek piik ap arusi, kopek arusi ane akertai arusit noe ale arusit ne kararan, kelenchi pichu anyun po meng'ishe nekararan.